E ma questa a l'é a stöia de Dorian Gray, o grande romanzo de Oscar Wilde. Lì, tutti i segni da brutta vitta che o faxeiva, da malvagitæ, a leggeressa, a dröga, l'alcol, e tutte quelle röbe lì, restavan fissæ in sciô ritræto, comme fïse a seu consciensa. Quande o scassa o ritræto, o meue.